أولاً أجمع الأدوات اللي نحتاجها لحفاضة جديدة, مناديل مبللة, كريم حماية, ثانياً أستعد وأحط الطفل على سطح متساوٍ ومريح, ثاثاً أفتح الحفاضة وأفك الأشرطة, رابعاً, أنضف بالمناديل المبللة المنطقة, خامساً تغيير الحفاضة ووضع الحفاضة بشكل جيد, سادساً, تثبيت الحفاضة وإغلاق الشرايط, وسابعاً التأكد من راحة الطفل.